أنا نجول إني نفضل نتحكم بالطقس يعني، عشان لو تحكمت بالطقس نجدر نساعد الناس ونخفف عنهم الكوارث، ومعناها يبدأ عندي خلفية شون بيصير من <hesitation> فيضانات مثلا، شون بتصير كارثة بيئية أو بيكون جو كويس ولا لا? فبت. <noise>